د کاري وسیلو یا اسبابو نومونه لکه رنده، تیشه اره، پلاس، پیچتو، اام، همدارنګه د کار برمې یا ډریل، سکنه ا، ام، ا ا، او داسې نور.